Raha ôhatra kôa misy namako tafamaky kapilanahy an-tranoko tato de an-tegna ndraiky ts- tsy mitezitra aminazy satria le raha tsy raha kiniàny, ndraindraiky koa an-tegna mbô tafamaky kapilanazy an-tragnony akagny tsy ataony ino an-tegna fô ambela an-tegna foagna izy hoe iny ngiahy tsy magnino fô <hesitation> mitandritandriny foagna tsika am'magnaraka, ataontsika karaha an-jany fao.